Main Ek avasi sahayk ho aur ma kisi bhi sahar ma na rahu paruntu ma tumhra prasang samjh skt hu. Aur tum chaho to is vishya ma salah ya jankari de skte h agar tum apne anubhav sajha Krno chaho ki tum kitne sahar ma rah chukeh. Aur wha kitne samay bitayo to mujhe jarur btao. Main is par kuch majedar charcha kar skt hu.